أنا شايفة ان الأنسان لو ركز على سعادته و بقا سعيد و إنسان كويس هيقدر إن هو يساهم في المجتمع بالخير لكن لو كان حزين و مكتئب و مش مبسوط في حياته وقتها هو مش هيقدر يعمل حاجة ولا لنفسه ولا للمجتمع اللي هو عايش فيه